Eme one mai akun eme ngoo reu koe eme biasan a pake kat minyak tana ko weli obat iwo ca ngance tau pande diian kayt reu koe aku danongn perna pauu one mai motor pauu hoo ga manga reu one wai reu soo ga doo aku langsung pake pake minyak tana te pande dian reu hoo puli hitu ga eme ngoo ga mese salan reun ga hitu ata pake obat weli one mai apotik ome toe ga one mai dokter agu aku ga perna ita ata reiu mese eiu mese reiu iwo ca hitu obatn ga one mai ise paling mese ga one mai dokter toe ngance ise minyak tana ise obat mera atau obat obat te latang reu koe.